A ie la pasta frësca u la pasta sëca, ma al e dificil di 'd nom specifich d'la pasta: ël tirabüsun e d'autri nom <hesitation> le piüme, ma al e üna tradüsiun di nom da l'italian e al a pa 'd sens